Am liebsten mag ich heiter bis wolkiges Wetter mit 20 bis 25 Grad, weil ich weder zu sehr schwitzen noch frieren möchte.

Bezüglich Reiseunterkünften bin ich nicht festgelegt. Das hängt sehr stark vom Charakter der jeweiligen Reise ab. Je nach dem übernachte ich auf Campingplätzen, in Jugendherbergen, oder Jugendhotels, in Ferienwohnungen, in Privatunterkünften oder eben auch in Hotels.